Eh l’intuizioni ë importanti, l’intuizioni ë një shurbes çë o e ke o ngë e ke, pran te mumenti ngë ke qëro të pincarsh, per esempiu, buj kunt per esempiu uno sport… u sport, u calciu, baluni, kur një lot balun ngë se ka qëroin të pincarënj, ai ka të bunj e basta e kampjunt ktje buhen, kur ngë kan qëroin të pincarjën e kur shurbejën si animej te… te mali, cioè si animej përjashta, jan animej tek ai minut e infatti pran bujën a differenza, më shumë i pincarjën më shumë zbierjën qroin, te certi shurbise ovviamenti, ovviamenti io dicu, bura un esempiu dello sport, ma pra‘ jan centumila shurbise çë një mënd pincarënj.